Ie, zava-dehibe mihitsy ny miala kely amin'ny teknôlôjia sy manapaka fifandraisana amin'ny tontolo nomerika, izany akory tsy midika hoe manapaka tanteraka ny fifandraisana amin'ny tontolo nomerika isika fa omeko ohatra fotsiny hoe manokana fotoana adiny iray ao anatin'ny iray andro ianao tsy mikirakira finday.